K'o jun laj awaj che kinb'aj wa re'en che iwet am riwach el kisey, lara' qas katon kirb'aj rib'e' kisey kirkisij jujon taq rixlab' e kirilan che kichapek wuxu' mal xib'al riib' kare kirkisij kaan jun laj rixalaab' rimal kela' kib'ixek <hesitation> che kamnaq awaj wuxu' chewa' re laaq't kijatok jun wunaq wuxu' kiranij riib' jun wunaq, xa' kela' lara' laaq' kib'eek kichap taj wuxu' kimansis taj, k'o chiran li kisey rii' kiktalb'a' riib' chi xe' taq ab'aj wuxu' <hesitation> pi taq karal rimal lera' xaqara' kiktij taq ak', xa' rimal la' <hesitation> qaqilan che k'o chiran <noise> chi riij taq qachan wuxu' chi' taq suwan <noise> k'o laj rixalab' rii' rimal ela' qas kirk'utb'ej che laj kisey k'ob' chira' wuxu' b'in chira' rimal <hesitation> ela' k'o chu wachuleew xu' lara' k'o laj rixalaab' che qas riliil kamnaq awaj wuxu' chuj <noise> jun chetaq <noise>